dun mwana mwena mwena mwena mwena mwishaak nga mwishaak na mangaa nga mangaa nga rhaempi ni maaya nga rhaempi ni teku